रूस दुनियौ चियेकि तेग देश तो ता हुजु जलवायु ल्य्य आइद तु, हुदु संस्कृतिक इतिहास ले आइद आइद तु। हुदु हिसाबस हुज्वाचु खावु ल्य्य मुलुक आइद आइद तु, जघ जघ ब्दलेच्या। आम तोर पर खावो शा, हल्गायण, खेरण्ग आइ तजा जड़ी-बूटी देशके चिजो तंग इस्तेमल हचीज्या। आइ सर्दीयन पू ह्जेसके चिजो तंग इस्तेमल हचीज्या हातौ ताजगी देर तक बनेने मृत्क स्केत्तो। हुजुगो तंग प्रमुख खावु पू शेलिओ खिमा सूप, बोरेश, शेची, सोलेयण्का, देशके चिजो निज्या। आइ शाउ खिमा किशंग पेलिमानि, बीफ स्तू, देशके चिजो निज्या। मछलिउ हुजुगोस क्वेआर बन्याज, बिलिनी बन्याज्या। आइ हुजुगो तंग मीठाई खिमा किशंग पिरोचिच निज्या, कोरिच निज्या। आइ हुजुगो तुंगमगो चा तुंग्ज्या आइ वोडका देशके चिजो तुंग्ज्या।